Waaw dafaay leer. Su ko jant bi jegee dafaay leer, nga xam ne lii seetu la. Leeraay boobu moo lay won ne lii seetu la, sànni ko balaa muy gaañ kenn.